طوفان بارے سوچ دے ہوئے دماغ وچ کچھ طاقتور تے گہرے احساس <hesitation> ودھدے ہن۔ جیہڑا پائیداری تے استحکام، قدرت دی طاقت، رومانچ تے دلچسپی، آرام دے بعد دی شانتی۔ طوفان دی برابری تے بارش ویکھ کے دل وچ ڈر تے استحکام رہن دا احساس ہوندا ہے۔ ایہ دکھاؤندا ہے کہ قدرت کنی طاقتور تے آسمان چھون والی ہو سکدی ہے۔ طوفان دے ترنگ والیاں تے گرج چمک نال اس طرح دا رومانچک تجربہ ہوندا ہے۔ طوفان دے بعد ماحول دی شانتی تے صفائی منوں تازگی تے آرام محسوس کراندی ہے۔ طوفان صرف اک موسمی کٹنا نہیں بلکہ قدرت دی طاقت، پئے، رومانچ تے بعد وچے طاقت نال جڑیا، شانتی نال جڑیا احساس ہے۔